איך ממין איך האב בערך פינף און דרייסיג אדער פערציג שיך באט ס'נישט נאר שיך פון- ס'איז אסאך זענען פאר די זוממער, אסאך זענען פאר די ווינטער, אסאך זענען סניקערס, <hesitation> אדער סניקערס וואס מ'טוט אן אונטער א גאון זענען זייער הויעכע. <hesitation> סאו כ'האב סניקערס, פלעטס, הילס, און שטיוול האב איך נישט אריינגערעכנט אין די פערציג סאו, יא.